أخر كتاب قريتو بصراحة كتاب السر ، كتاب ياسر تحفون برشا وننصح بيه العباد ، على خاطر باش يعطيك طاقة ، باش يعطيك ، يعلمك كفاش تفكر ، كفاش تكون ايجابي ، كفاش معناها أنتي تبدل توقعات نتاعك ، باش تهرب من من المخاوف نتاعك ، كفاش تحسن معناها عيشتك وحياتك من خلال أنك تبدل أفكارك ، يعني الكتاب الكتاب بالحق طيارة علخر.